Pos pa hazel en casa un pratu d'aprevu, assina con calidá de restorán, es mu emportanti el gastal agredientis frescus i de calidá. Tamién es emportanti de siguil las rezetas a pies juntillus i cuidial los detallis. La presentación es mu emportanti, assín qu'ai que precupal-si de que'l pratu estea bien aparenti. La prática hazi la perfeción, assinque no te rundas si no sal bien la primel vés. Pacencia!